Aa wani sə gəsimi sai sə' mi danə gbami rə ali, min gbamsə rə ryə ali, mi nubarnə ali, sai mi za mi dəwsə filin ball bagauri al. Nisə mi dəwsənə filin ball bagaari al sə aa kə resənəgə ban sə musə pa har zasini sə' niŋkə' al. Mi re yasəgə wan ani rə. Gam nə' ha niŋkə, yaw e' nu i kə resənə gə musə pa. wanən ani karmikan doŋa. Wan ani mi re yasəgə rə. Gam nə' kə' odə aa pe mi temlə. Tew ai parə mə kay liikə' bə' mi wawo liini rə. Mi kə doakə ball mikən tew kən kpanə ni, mi kə'zum aa yer ni shi kena ko di, mi ge aa kə odə on. ən niŋ ani kay wanə ani mi re yasəgə mi temte pā rə. wan sə mi bə' tew ən ai parə ani har zasini sə' niŋkə'. Kuma mi kə 'wakəgə niŋkə, yaw bə' ikə resənəgə musə pa wanu sə mi bə' tun mi da gbami rə ani wan sə mi bə' sə mi re yasə gərə. Yakəlsə' mi 'wanə pa doŋa sə' netə' ari pā rə ani aa garə gbamsə. ən niŋ ani, rəl nə rəl pa mi kə ri mi ritərin ball. Ninkə' ən ai bə mi kə dā nwal kyarere, mikə ren gipluskə' ball gbiplusni gam nə' kə kasmi kan yakəl ən ali karmi kan bə'ni doŋa. Ama niŋkə' kə' mi 'wakə nwal lə. Sai mizay tol ən bi tan. Ani karmi kan doŋa, wanu sə məkə bə' dikə ryə sə mə nunə sə karəm yakəm ani mə təə. Ni ani on ball ball. Karmi sə yakimi ən niŋ ani. To, de mi nay odə nə' ball, əm abəy bə'rə a retə agbɨ ball. ma 'wakə akə re abə kə' ma ɗakə i yal haba keeper joshua, keeper joshua nə' al keeper joshua nə' al. Mi ɓawɓan mi gbɨgbɨnn ryə. wanən ani krmi kan. Anniŋani bə' nɨl minə are tew ən ai pabar rə, gam ar səw sə aa renə, sə are a gbɨnəgə ball sə mi i dumi zul lə saidai aa dubarubar i odətə' e'nə' aa odə ari, mene har mi yisəsə' alə ni min mi ɓaw nə ball ani i da, i da dubar bagauri zulə. Min tew sə mi danə ball ɓawnəgə ali, i da' dubar bagauri sə meme i abarw i gay zul ko mal lə. Aa liiy, akə liigə nə ko i, i lii i ai i kə lii ye man, e'nə aa e' aa lii i etən i nə i liiye man. ko aa liiy taarən i nə'i lii ye ko etən ani ən ani ən bi wanu sə mi bə' sə mi re yasəgə rə min gbamsə' ryə ani. ani aa karmi gərigə'. kuma ən ani bə' aa lubarubarsimi atəm kam rə abəybə' rə. Sə gam nini, wanu sə mə kə si musə pa sə' man temlə pa bəni ani mə bə'. Mə dabar gbami kə' mə bə'. Mowakə niŋkə yawashe, are tə'ə' kə ən yaw odərə, yaw odə, odə ar. Odə ən ari har kaw niŋkə i resə musə pa in ləy atəm gəənəm rə i kə gbɨkə bot, i kə gbɨkə' ball abə'ybə'rə ikə zo' kə'. Mabu āw i zoyzon, āw i zoyzon. Mo 'wakə mene āw i kə zo kə aw bile i kə zo āw, i nay nə' ən niŋ ani. So wanu so mə kə' bə' tun diga mə dā gbamirə ani, sə mə kə resə musə pa. Mə bə' nə temlə mal, mə 'wakə man bə' rem ren yakəgə, dəl manə rewren məren mə'ren lūū səgə dəl manə, gbanu kaw manu i remren nakəgə, i ren 'wakəgə gəbəl ma al- niya katakap. So gam nini paga aa 'way an, akə təə an aa təətən kə' yakəl ən ali a garə gbamsə. Mi kə təə min mi tə tən niisə ne'tə' sə ha mi bə' gbami rə sə netə' sə ha mi bə' gbami rə sə netə' sə wan an abə sə ball lə pā sə yakumi sə mi resənə musə pa ani, agarə gbamsə'. Gam nini, mə da gbami, məkə mə lūsə mə lū. Gam mə kə odərə, dərəsə' bə' remren boawkə' nə' rem ren boawkə boelaboela. Ama məkə-məkə oda on dərə sə' arem boawkə' rə. Mabu gəənu dabə', mikə ritə a'h may gəəni kay daŋ i yalu ha dəsə dən sə alə nə' laagər. So məkə gbami, wamu mə si musə pa, gawni mə zo ball kə' laagər tomsə. Laagər ən ari sə hahaha mə re dəkə rə. Niŋkə, niŋ-niŋkə dam atə'ə' am bə' i kə' təə ən mi 'wakə 'wan nwal mi kə ren gbɨkə mi kə ren gɨkə dikə ryə ragəl ray ni ban sə mo zo ani. Ama mə kə mabu kaw, i kən bə' paga kə' ma 'wakə in kwai zwagne ine kwaŋdogdoŋ kwa, i kən gɨmo dərəsə in pā. Ani aa gaturunrə. Mo gbami mə' mi wanu sə, mə danə gbami rə ani, mə kə nū mə kə bə nə gə ani, mə sitemp səl pa mə bə gam mabu kaw kətələ aw bə' mə rey ren pekəgə. Kay ya bə' kə kway də kwan kwakwak aa ni bə' ūr bə' ren lūūsə pa' da təə ən ah mə zo ūr ay bə kə odəgə ge za. To ən niŋ ani. Wanu so mi re yasə gərə wanu. So mi bə nii sə mi nūnə ani min gbansə rə ryə sə mi bə' ani. Mi namya pat mi nakə nan. Mi kən nakə ragəl ni kasimi kantemlə pa <hesitation> i kən lūūsə ball mi kən doakə, kim, kim, kim, ni niŋkə' mi yiri ai bə min yabə boəyma mi kən ləy ryə. Rəkal ha mi kpi ball min təə min mi, gbiplusgbiplusn kuma mi gbiplusgbiplusn. Kuma ren rekə arsə min sə mi ri nə ai ren rekə arən airə. Ani aa karmi doŋa wnu so mi re yasə gə min min gbamsə re wanu sə mi bə' ani kə' mi re yasəgərə tata. Sə wanu kanu gəsimi sə pabar. Mo gbami, yari, mə kə nūkə, mə mi wanu mə si man musə pa man. Sə rem yakəgə ma də' bə' ritənə ani. Ma də' bə' mabu i ritə in gbami aya, mari aya wan say tew ay pārə ali kə abə' ni ani, abə' ni ani, abə ni ani man bə' ma giplusnə ma tatuarnə mən hin, tew, ay pa rə e'n nə' abə ni ani, wan ani, kə min na mi kə re bə kə' nini, mi kə re bə kə nini to gəgən. Ama mo may sə ən mo nən dikə ryə man mə nū nə gbami rə ali kə mə bə' kə' ni nə ya wo. Mə may wanu sə man mə nūnə gbami rə ani mə bə' sə mabu gbəl yaki sə mə nūsənə dəl manə ani. Ma 'wakə wanu səw sə mə bə rə. nini mə mi wanu sə ma də bə' ma təəsənə yaw təəm man mə danə gbami rə ali sə məbənə ani. Wanusə yakini sə min min gbasə' ryə say sə mi bə nə ani. Wanu yakimi ani doŋa. Gam niŋ ani, wanu kan səw sə mire tə'ə'səgə pā rə. Jiwlə kə pawshe nay sə pā ən niŋ ani.